هل تفضل أن تكون عالقًا على جزيرة ما بمفردك أم مع عدوك اللدود؟ ولماذا؟ بفضل أكون عالقًا على جزيرة بمفردي. الوحدة تعطيك فرصة للتفكير وإعادة ترتيب أفكارك، وتقدر تركز على النجاة. أما إذا كنت مع عدوك، راح تكون الأوضاع صعبة جدًا، وممكن <hesitation> تكبر المشاكل بدل ما تحلها، وممكن تضيع فرصة للنجاة بسبب التوتر والمشاكل بينكم الوحدة في المواقف الصعبة أحيانًا أفضل لأنها تعطيك مساحة على تفكير والعمل على حل المشكلة